أول حاجة بنجيب كل القطع نجيب مسلاً الفواكه كلها مقطعة قطع صغيرة متل الموز والتفاح والبرتقال، ونقطعهم كلهم قطع صغيرة ونحطهم في وعاء، وبعدين بنعمل عليهم شوية نرمي نحط عليهم شوية عسل أو شوية عصير لي- ليمون أو ممكن نحط عليها مكسرات تخلي طعمهن سمح.